أفضل إني أكون فنان كوميدي, لأن الضحك يجمع الناس ويجعر- ويشعر- ويجعلهم يشعرون بالسعادة, وكمان أقدر استخدم الفكاهة لتخفيف التوتر, وأنشر الفرح, وهذا شي مهم في حياة الناس, وبيجعلك هذا الشي محبوب أكثر سواء في أهلك, أو اصدقائك.